Ɗemngal jei mi yiɗi ekitaago haa rayuwa am kanjum woni arabre kowadi bo ngam arabre do ɗum ɗemngal diina on kala ko shaafi diina pat tomi nani mi Faaman nden mi yecca himɓe nda ko diina vee Hadow huunde nde.